Sapi tura bibira dasifa dibawa fara-farara. dasifa bumaira nia <hesitation> sinabira, dasifa bumaira watanwauna. Sabap'a metafarasi taguansi fanga alea mo sirafatu kita loka nabibira walo. bibira ira nifangara mikitanaya wanu-wanusi <hesitation> lekatinairu tei difangala telanaya limanlaka. sebab bibira ira tafaraya mebibi wawinara walo taweniya tompat mimiyana boboba koca. Sabab'a liman'a nafirmait lea nianak siwekan lakira taweyian tempat mimian wounlaka. Dokuniwa tefua launugu wanura ira, mancia'ni dafara-fara bibira ira wida daweri tempat mimian tei loka. Bibisi datagi walomini lokale garai'ra mosan siloka panakitla tei la mosansi walo. Sabab'a fanda ira le nawe wanura kutura ira, bibir'a kawir'a nimuda nanaini taisik simeda tamainla kira dalela di tpmta-tompat itu kau babis loka, tompat mimmian fanoa tura bibisik atamasigit tamoa detamain siatak walo. nai wanu-wanusi ra mefara bibirle kira bemomua bibir ditempat mimianaga fifinfua. Sabab'a nawe mudana nawe wanura mo. Aku nugu'a babotaka sanofarania bibira ira, bibira nia tompat mimian tei loka le, bibira nasaka tei mancia dia tompat mimiana. Dalaiti bibia kira widasebi, dalea bibira ira ratariwa dodibua nugu babuati gisati fanora. Nugu kam kalai bibira loka le mebe ditompat mimian tei lakira faka saon lakira kamika laitwoun laka. nugu babbuati gisati namota-motani mo, nakutan sinaya yomea kuarfis mekuaru lakira nugu bibira'i kira jati walo. kumbeya ikera gafin baru bisa kuar, limeikira boitfandiwa tama lekira kuar tei. Mancia jatira kuka'it loka, bar bualoka le benumuia bibisi ditompat mimiana loka, sabab'a Mikau benia tompat mimian tei ira, bibibisiki naiya boita datagi-tagi tama ira. alea medasuma mami tempat mimianawao nakira lekan'a kalait'a kagutuikia de walo. Sabab'a mami tompat mimian sira merebat salitoasa lakira, mo bibibisika siata babisn loka. Mami fanga loka, mamia'a tei telata mejara lakira dasonakla, dodi dewaliat tompat-tompat fangaisik, ilu mimia <hesitation> namasinga tei. Mamiaruat kaikuranmanat. <hesitation> kunfuamanat. boamami tompat'e fanga rezingmo dodilawali walo. Bibibisik kira lebai bemuat tompat mimian loka, iwa kami kakuk iwa nai'a kita babis nini'a gafin'a. Sabab'a mumubibira Meakami kalaiti kumu'a dasa magei walo, kami walo'a karasa magei. Jadi'a beidia tompat mimian loka, le <hesitation> boluka tasaka dudu mancia ditompat mimian walo ira le kufakawais supaya kumuduk', le lamino mumu masinga gtei walo, kami walo masinga tei walo, ira mo.